会啦，那星星会几个 um 星星不知 but 星座就会知一两个 tapi 我华文的不会。我全部只知道英文的 nia。我一半没读华文，不会。

like 这时的孩儿全部都电脑，全部都电话 so 我觉得他们比较少跟朋友讲话。不想我们以前小的时候啊跟朋友一起在草芭玩耍。so 我觉得这时孩儿，就是他们讲话这点会较输，较老 um 较不会。

我希望这个世界嘞，后次嘞都是平安的，and then 也没啥东西很多 um 犯罪的事情。

这用科技嘞，会，会较容易放下教育内，因为这久教育哒能够电脑啊，你什么压出孩儿甭晓的， <coughs> 教，教育孩儿啊，电脑内一压出完了什么完了都解释你听，你能够跟那内解释给孩儿听。

我不知这哒几时国家内还有什信徒，应该有回教堂，天主教，um 美会啊，um 拜神啊，拜佛啊，这样的

电话，我是天天用。我这样说有时驾车出去做工发现忘记带电话，我可以回去拿电话，然后再去做工，所以这电话真真对我生活特别很重要

银行它 tolong 咱存钱，tapi 嘞它有那种安全的设备，好像得打 OTP code 才能够寄钱。

人不爽嘞，就得去看医生。没自就 google 了咯。是讲 google 不准啦，不就问人，靠牢围人问问 um 到底这啊呐是什事情，啊

啊，咱们国家内学堂若讲华校你看内都读华文，有读英文，有读番呀文，啊，每样都会读到。另外嘞，um 那个啊运动咯，做礼拜的讲道理什么全部都有。

驾车去做工时间我每天会，会听他每天的哪个 um 那个它的 radio 啊，它的歌咯,今天是什歌。有半时你会听最新的歌，有半时啊，有半时听最新的新闻。有半时听 um 那里那个车塞 so 别用那条路。

咱这里嘞有自的舞，好像那 Iban 的舞，Iban 的 um 音乐，别位没的。

这是个人卫生的问题，你要洗手，手肮脏啊你看手大位都摸 and then 手呢你又用来吃呀，这又病了又如何

那天我去船上面我就看出它的天空，唉呀很美呀。很呐蓝，很呐美。觉得我在外国，不觉得自在马来西亚。我觉得看到那天空是在那下美国，了我，我放在我 facebook 我朋友来问我是不我出门。

在咱家里呢咱每天用的东西都是需要的东西，好像 um 吃的东西得买,水 um 会漏的得这样乘起来，会省一点钱。别用的东西甭买。

哦，这这样的 um 一次要煮 right，七早八早东西都买了，then 到时做时间啊，就什就菜啊就拿出了那里煮一整天，是讲，煮到辛辛苦，吃了几下就吃完了。实在不值啊。

这做那一种那下老师，那我没做生意我有不会 tapi 老师 um 最好他们东西是讲品，品质会好价钱公平 um 不可说价钱跳高高 um 这就卖了，那改天了讲 um 减价减多少多少了出来。这样 um 我不喜欢。

手机我觉得它内有偷听的东西，咱讲的东西它全部都偷听去了。这是一种 um 顾虑。

我儿很喜欢吃炸的东西。我会每次跟他们说不讲很好，我们得吃较有 um 营养的东西。but 他们不听。叫我看得一直讲咯，希望一天会听进。

。。。我也没没钱到那样，是讲没钱是得去 tolong

在我这呢孩儿这次较多全部玩耍手机。如果可以我叫他们开电视好过你看手机过头久。眼镜会花。

um 不健康的吃， <coughs> 不要讲全部都拿来炸咯，le 煮油油的很香那啊吃那不好。那如果有时候啦一半时吃，久久吃一半次。好像猪脚很油啊。出去吃一半次，甭在家煮一大碗，then 没吃丢掉可惜。

喔，那种 um 玩耍那个 like 玩耍 monopoly 多好嘞，跟孩儿作伙玩耍有几个在那里比赛，比赛看谁人会赢最多啊，还是谁人到尾尾赢钱赢最多啊，还是谁人走到最尾先赢了了。

上个月我跟我，带我儿排排去看戏，呃，它那部戏是讲孩儿不笨，那部戏啊看到我儿都哭出，因为那部戏，讲那个儿啊被他阿妈逼读书逼到很呀很呀可怜。

有营养的食物好像这菜啊,肉啊,水果啊，豆啊，豆腐啊，全部是很好的东西。

在我国家内去创业哒，um 我不走生意，生 um 生意这边的路，因此我也不会，不知什么 um 创业，创业会，会容易吗？tapi 也看了如果 um 财找人的啦，谁人财找他的他创业就很容易啊。

我没艺术细胞，我也不知是有什么，是说我有半时看她们跳舞啊，天呐，身身，体就这样拗起拗落，拗起拗落。我觉得我拗都不能，拗了那里骨扭断怎样呢？哎。

学校的先生和家的 um 家长得用电话联络，咱才会知讲孩儿在学堂进度有好不，这样，家长在家才能够看，才能够做什么。

哒我老公还是我先生人其实 um 这样讲啦，我觉得我很好命会遇到他咯。因为他是一个不，不发脾气的，then 不管什事情啊，他都在我身边跟我讲没事情，甭紧张。那个慢慢来，慢慢做，定得做得出东西。

上次做小嘞，咱有玩耍 play station, 我跟啊哥齐玩耍 play station. CONTRA 我还会记得它的名。

在我国家里，看医生反正是，要是在政府药房就要慢慢等时间看多久。要是另外的有预约的讲时间的就先看。看好了就到你了。

<noise> 我很佩服他们那种啊真的会为了自己的梦想去，去做，去追求，都没人听他们能够那里一直做。

这次的孩儿全部很喜欢玩耍电脑的。电脑的那个游戏。so 我觉得不是讲很好咯。因为他们很呐多时间，整个天的时间啊都坐在电脑前面在那边玩耍 nia

我有种过狗肝菜。狗肝菜是一种很好的菜。吃会凉的菜。很容易种。那你剪你得剪嫩的叶拿去放汤很好吃。

这阵子嘞，我都看乒乓较高级，那因为很紧张，and then 它的那个 game 很快，我以前嘞是喜欢看羽球，我一时一时的，我也能够看跑车，全部都能够。

<noise> 我的国家 um 季节我这里国家没，没四个季节：春夏秋冬。没，现在这里只是大概分两种呐。那个雨季。下雨的天气和天晴的天气咯。没什没啥变化。

这礼拜我看到我 office 那里的很呐多花，都给他们砍去，应该是还有重种吧。因为以前都有开花了，哒这久做么给砍去嘞？

其实我每次，啊，脾气不好时间，还是觉得做工时间很呀很呀，头脑很乱时间呢，我每次会去睡。我睡一下子啊，then 我会跟我自讲，不怎样，别紧，我连，我能够解决这个问题。不怎样。

我觉得这次电脑很呀方便，以前咱得拿一本一本书那翻呀翻呀才会找到字，字典。这次读电脑都会找到。

我看人会搬来搬去啊，是因为做工的事情，你找到工在别，别省啊，还是别位地方，你得搬去，没要怎样嘞？难道要留下来，又没工。

我家的人呢有跟咱讲过以前啊公的故事，我啊公是驾罗厘车的，以前嘞他会载一车一车的榴莲拿去卖，卖剩的拿回家给孩儿吃。

我喜欢听的音乐就是那个啊，um 钢琴，钢琴还是那个啊电子风琴，听了很，很爽，它内人配合各样各样音，音乐，听了人就会 senang 去,很轻松去。

我觉得我喜欢是青青色，tapi 每天都有不一样不一样的色啦，看今天喜欢什么，今天觉得什色较美呀，还是什色较喜欢就穿咯，没插晓的啦。

我以前是想，有，有想过要做老师啦，这次我也不老师来的，but 好彩也不老师啦，这次的老师我觉得很困苦，因为这次的啊爸啊妈每个也是很坏，一点一点事情也要找老师。

在我家嘞，最大的虫，我觉得我看过的是蝉，蝉会叫很大声，飞呀飞，飞呀飞，我觉得差不多有十 centimetre 长，我看过最大的蝉。

我的亲戚什么只在靠牢围尔，也不讲在哪里很远去哪里什特别的地方。每个只去最多去吉隆坡啦，去新加坡啊，去澳洲这样，不讲很远。

um 家的内，啊，定得得有 <coughs> 严格的那个啊预算啊，没等下 um 每天一月赚多少进来没预算好好，花过头去了，以后次要啊怎样还都甭晓嘞。

若讲我朋友离开家很远，想家的人，我会跟他讲常常打电话去家，听家的人的声音。还是打电话去家看家的人。

其实没讲我喜欢，啊，圣诞节好还是那个做年好啦，啊，我觉得每个有回来，每个排排坐那边吃一顿饭啊，旁讲啊，我就觉得很欢喜了。

投票嘞，每个就去一个学堂啊，你看它叫你去哪里啦，较多去你靠牢围的学堂，then 那里去提你的号码，提一张纸，你自 tick 咯，钩咯，就拿放在那个它的箱内。

每年自的生日我会做一粒 cake, 给自吃。叫家的人齐跟我吃我做的 cake

我理想内的 party[um] 还是庆祝东西，最好是讲啊每个 um 扮美美来，每个都有讲话。啊，走来走去齐讲话，东西每个人带一点来，齐啊放那齐齐吃咯，齐唱歌咯，齐跳舞咯，很爽。

今天天气很呀热，这几天都很呀很呀热。哒到下午尾咯就下大雨，其实下大雨有半时也很，um 那个变到我衣都不干。因为我衣是嗮在外里。嘞有半时这雨就淋一下就湿去。

这久我不讲很呐做很呐多运动的。tapi 我这久嘞是喜欢游泳。我这久还在那里学游泳。我觉得游泳很好，你每位，你的 muscle 全部都能够 um 游到。

咱家的人呢，都有奉教的，每礼拜礼拜日得去做礼拜。

我喜欢穿的衣是凉凉，会舒服的衣。因为咱住的地方呢，很呀热。很会流汗。

um 我以前，我觉得，学，学生时间不，那，那个去提这叶会生根的啊，每个都拿去夹书内，多好，多新鲜啊，每个，咱每个都去夹看谁人夹,起的最多。

这我们马来西亚的这啊政府，其实是算不错了啦。因为我们去，你讲 like 我们去 hospital 什，我们都不讲得还很多钱。只还一点钱啊，其实就能够看病了。虽然他们他开刀的也好，看病的也好啊，其实全部都还很少钱，若是讲去政府的 hospital.

um um 本地孩儿喜欢的书还是故事 um 有，那样看咯有的内是寓言啊，um um 有意思的，那个什动物那是讲故事他们听这样。um 他就喜欢，孩儿听了，哇，还有吗？还有吗？

我希望我住的地方呢会较多做运动的店，还是买运动东西的店。因为这次的人较多全部过头肥。

我全部是马来文，英文，差不多是学堂学的啦，剩的全部是家讲啊还是靠牢围人讲啊，then 就学咯。

我喜欢画图画，唐人的国画也是一种很美的图画。

游泳很好因为不伤到你的脚。so 很好的那个给老人，也给年轻儿。

我们这社区内 um 啊，传统的跳，舞蹈只是那个 Iban 他们那个 ngajak 的舞啊，它那个鼓打一下，一个一个跳，那个啊鸡毛拿了刀，八冷刀拿一下跳跳，指了这边，指了那边。

较多就是孩儿咯，um 家庭较多是长子照顾。um

我觉得参与 um 团体的运动是能够培养大家人合作的精神。如讲是个人的运动呢 um 那就是个人自由发挥咯。

其实啊，artificial intelligence 啊对我们生活真的是很好啦。因为我就在那里想啦，若是讲我有一，一个 robot 啊能跟我收家，够能跟我折衣，能够跟我煮吃，这是多好的事情，因为变作我有很多时间给自。

手电话怕给人偷用去，还是给人 hack 进去，没就是电话就是这样，我 tapi 我也很喜欢电话啦，因为每位都能够那个打电话给人，and then 有半时要讲聊。

我会记得 physic 很困苦，因为我觉得 A-math 较困苦。虽然讲 physic 很呀 um 趣味。

这政府甭讲有那个啊，帮助钱给他们啊赚较少的人。有 tolong 他们。哒多少，他们一月赚多少能够，政府能够帮助他多少。这样尔。咱们都没份。

我觉得这次的天气，越变越不一样，有半时过头热，有半时要落雨，它就雨落都不晴。

在咱国家要看医生啊其实很容易，nia 打一个电话啊跟他们讲我几，那个几点啊要去，看医生，要找哪一个医生，就能够了咯，and then 他们若是讲时间会合，他们，他们会跟你讲哦哪一个时间能够哪一个时间不能。so 那天你自就去看医生就是。

嘞，去药房嘞你得去拿一个号码 ,then 在哪里等，等，等，等，等等，它开一张卡给你，but 你得在那里等等，等到医生，等到你得那个轮到你的时间你自己进去看医生，了出咯拿提要咯。

um 第一次有手机按也不会按问人怎么打出去学会打出去人打电话来怎么接问人怎么接 <coughs> 慢慢学学现在差不多有的多数也不会按

我觉得嘞，我啊妈教我很多东西。我啊妈教我人得努力，不可懒惰。

若是讲要有一个小个的生意啊，呐借钱政府嘛有给我们借钱啦。so that 我们能够用自的那个生意。

这什药，每个就是吃去随便去 pharmacy，我觉得传统的药啊，应该是没什有了，有就是老一派用 nia, 年轻的都甭晓。

我的国家没春夏秋冬,我的国家只有大太阳跟大雨。

哦这个我没参加过这样的创意活动。甭晓呃

um 上次学堂嘞小学时间啊，那个，um 那个，um 很像是 king 来，还是 Agung 来，咱们每个在那个车路边排队那里，举起那里摇摇摇那里。

很常我会跟我最小的女孩儿玩耍这个 game 啊叫 monopoly 咯，um 就是看谁人能够买最多间家啊，还是地税啊，and then so 谁人，你走时间，你不，你不得走几步时间看呐谁人得还地税，还是地税啊还是家税啊。

这礼拜嘞我最记得是看见苦瓜，那天嘞去菜巴萨买苦瓜，苦瓜虽然苦 tapi 它生得很美。

um 健康有营养的，吃的东西 um，好像豆咯，各种 um，红豆，白豆，青豆咯，绿豆咯，莲子什么嘞拿去 <coughs> 拿去那个搅一下，一边搅一边煮起来，那这样做早餐吃就很，很好，健康。

我觉得我也没什么会骄傲的啦，每天只这样过，做我自的事情，我这样，我也没特别去做什么会较特别，有 tolong 到人什做别样的事情。

我觉得天空蓝蓝色，很合它。你不可能天空变红红色，看了会怕。

um 看那个戏院看戏已经变非常多了。古早嘞你得排队去买票。这久这阵只这次嘞，甭，你自己那个 online book 就好了。你也甭去排队。

我理想中的派对，是每个人齐合，啊，齐唱歌，齐讲话，有水吃，有东西，东西吃，有交流。

在我那国家内要找律师 um，嗯，也不知哪一个律师会好。得问问人了，抓抓人，呃，这里你们会知哪一个律师会好不。哒哪一个律师，嗯，东西啊怎样做。

可以去跑，可以去游泳，吃较别这么油的东西，吃较多一点菜。我觉得这就会帮助到啦。

我觉得很开心的事情是 when 我生孩子，头一个生头一个时间哪，没生过嘛头一个 um 生了孩儿出来好好的，那个好好的健健康的多开心。

这次学堂考书会较少，不像以前，因为这次学堂嘞它有做功课，全部有算分，以前很多分是从考书那里来的。

这礼拜我看见到那个啊，um 木瓜，木瓜熟了去採回来杀了吃。了没熟的哒采了这样削一下拿来炒姜母咯,那个猪油搅姜母这样炒了很好吃。我也是看见到那个啊 orchid，orchid 花很美。

我手电话是我老公还的，我只用 nia, 我也不知怎样还钱，应该是，也是 online 还钱啦，tapi 我也不知咯。

我希望我的儿脾气会好，做事情努力，健健康康就好了。

我喜欢去瑞士走走。因为瑞士是最美的地方。虽然讲那地方很远。得花很多钱去。

um 你会去选举你就得为人民做工了。人 um 人民要什么你就得去，你就得去 fight，没你做什么嘞？